Oesaretako jokua sensores optico, electro quimico ndie kua <noise> ipuere oesa mati ivate, javati yaesa jokuape jaema jukurai yaikua tätatï <noise> oime, ani mbaetikova